اه مشروبي المفضل اللي هو القهوة العربية، اه طبعا اه مشروب غني عن التعريف واه طريقة تحضيره اللي هو جيب البكرز تحطي فيه مية، ممكن تكتبي سكر وبعدين تخليه تغلي وبعدين تشيله البن وتحركيه، ويفوز وتصب وهدا اه محروقي المفضل اللي يعني ما نقدرش نستغنى عليه كل يوم.